Ny anglisy a dia anisan'ny manana kolotsaina mbola mitahiry eran'izao tontolo izao manana ny mpajakany, zay efa tany aloha tany mbola mipetraka tsara ary mbola tsy voahozongozona. Ary ny anglisy koa dia manana an'lay kolontsaina mahay miharitra, mahay miady ary indrindra mahay mitady.